في يوم من الأيام تاهت عيلة من الطيور عن السرب بتاعها في وقت الهجرة. فضلو يدورو لحد ما لقيو فرخة صغيرة محبوسة، فقررو إن هما يساعدوها ولما ساعدوها قالتلهم على طريق مختصر عشان يرجعو بأمان واتعلمو إن التعاون دايما أما ينقذ.